Mbaeti je ta ete ˂hesitation˃ amboresive información semana pe amovese pe diez ani quince jokogüi mbaeti vate ou varaviki pegua jare añetete ou tei iru mensaje reta erei mbaeti iru omombo iño va jaeño jokua ombou seve va se ai a pe jau vaera pupe vae jaema pupe vae aiporu